Kusel kam ñaminda wonta ɗon, ñaminda wonta ɗon kandu ɗum ñaami, ngam ɓanndu neɗɗo ɓe bukaati kusel, ngam yamɗa, cemmbiɗa, fuɗa, mawna.